Kô couleur maîntso ndraiky ai, <hesitation> matetiky ai mampiseho <hesitation> tontolo iaignagna de fahasalamagna de fiainagna, de matetika ampiasaigny zegny izy io ami resaka fagnajagna tontolo iaignagna, de fiainagna vaovao koa, de raha tônga agnaty lôhako vôlôhagny kô fa <hesitation> couleur maîntso ai de <hesitation> kankazo ravindraha maintso agnaty ala regny.